أنا النهاردة حبيت أعمل طبق كبسة <hesitation> صراحة طبق الكبسة باللنسبالي كان اختياره مختلف شوية علشان احنا اصلا يعني مصريين فعموما الكبسة أكلة سعودية لكن صراحة هي أكلة <hesitation> تحفة جدا طعمها رائع وتقريبا كل الناس بتحب تاكلها ما شفتش حد صراحة محبش إن هو ياكل الكبسة وكمان أنا بعملها بشكل تحفة جدا فأنا حاسه إن هي هتفوز للأسباب دي.